Alu pika omara vo vagi auna a ugamagirana, nama iwa vagina ka wa rigolo gena koukou e ve rawali, lanina wa raka, e taemu- e lani aonai, numa kwalura, kapu irau irau aige aluna, ia arira, walawalara, givaavira, waara ma arawara ma naura ma upura, rigolo gena, alu pika aonai ila mapara gema kwarana, vanugai, gave ai iavuna, ga aniani koukouna ga verere koukouna gera ugamagi namara ga kilagirana o vekwaku nagi kamura rekea lani kunerai ge walana aura, e rigolo koukoura e ve rawalirai, ga kilagiranaga va rorihana e ga va vealevarana. Rigolo verere maparara auna ave rereagirana, a va aunaaunana ia wa, lani namana kai ia maparara gama koukouna gave ripa vevenina, wa rigolo mauguluna aonai ia rakau gava gugularana a rakau ga va walarana, raka vekwaku nagi ga laka vanagirana, raka awoawo aura gawailara na, vekala vekala aoranage vanagi aura maparara, no gama gia waikulerana gave kilagi vevenirana wanana ia no ma e va riparana e ma e va iligarana oma wailanai ia mape laka waila, wa e au rekearakavara aura wa raka pene ga kalagirana wa rigolo koukouna aonai gave ripagi ve veniana. Ia ainana, pe vagevoa, wa rigolo koukouna aonai makina ia gave ripa ve venina, eia nama pe kalagia, pe api auau vea, aurai numa kwaluna maparana ema va koukouana rigolo vererana ia iwavagi vanuga aonai, au irau irau ge ve kala mavuna vanuga gena, <hesitation> kala mavu aonai, rupuna e kala mavuana, o rova rekuneagi aurana e ugamagi namararekea ge va, ge kala mavurana, aonai, ia maparara e vai koukourana, ga verere, koukou ripana. Lani rekea ia gera numa kwaluna aura rekea kapu raurau ai ge aluna, ai gave giana rigolo vo vagi aorai, ai gema kwarana na, e rigolo alu pikana aonai ila mapara ema vai koukourana, ia maparara ema va vea iavurana, gena verere, iwavagi, auna agiana <hesitation> rigolo kunera rekea pege raka vagi, ge ve amaina aonai <hesitation> numa kwalura maparara repa veairai ge walao aura maparara gema koukouna, vea iavu e veva valigu a verere ra ge api koukourana, e ila ge walana kwalana, ai oma maparara na, rigolo kopuna aonai vana e veamaina, vererena aonai ia maparana,. ga verere agi koukouana aurai au geku ai a, <hesitation> rikwana namara makina wovagi egira a ugamagi aorana. E rigolo namara, vererera ga kalarana, rikwanana, pene ka pana kilagi ripa, rigolo ka wa e aona aonai ai upumai ka ia vanuga kwalana e alu wai ema wai rage ole, rigolo aonai maparamai gama ve ai iavu ole rigolo no gaalana lualua maiwana, ia e laka gere vagi ole a e ve wai mai wai ai vovagi makina, roi gara wala aonai ia e laka gerevagiole, na e rigolo vererena aonai ia ema waikule ole kwara ole vanugai, rigolo raka rauna, lani arigi rauna ia ano pakana ai vovagi makina ai au ripana, e oma no vea iavulanina iwavagina ka, auna a gia ole, kwalana e taemu e lani aonai ai gave ai avu ole ai gaverere aukavagi ole, gaveuga ole makina ga agio, kwalana ai upumai kei e raka lani rauvagi, e vagevoa auna, ugamagi namana, kapulenai ia ema kwara wai- ai ria gama veai ole, gaverere kou kpu ole, au namara wo vagi ga kala koukourao ia gena alu pika aonai, ugamagi wo vagi gava gugulura ole ia gena waikule aonai ai makina, velekwa kamuna ka maga kalao, ia gena wa verere ga kala koukouao, mulinai ia kei, maga vanekao, ma e waikule ole, aurai e rigolo verera a raka ila lani kopura ge veamaina ia mapara e va koukou rana. Gera ugamgi namanamara mapara ga va rugarana, au namara ulaula namara kalavo kalavo namara aorai, ia makina, ga lakao ripana, aurai ila e raka, pe tanikiu, e ugamagi namara e verere namara ge veamaina gema maaina pakurai pe kala mavu veniria pe verere agi namanamara kwalana, ila ora kopura aorai rigolo kopuna aonai vanamo e veamaina, verere na aurai, pe ugamagi mavu venia, ma aura maparanai, pe verere, koukou gena.